प्रिंटर थै क्म्प्यूटर दगड जुडूं कू सबसे पैली सभी कुछ चैंदू। प्रिंटर यू एस बी केबल कम्प्यूटर ड्राइव सॉफ्टवेयर। फिर पैली प्रिंटर थै लैट पर चलोला। फिर कम्प्यूटर प्रिंटर मा ड्राइव सॉफ्टवेयर डाउनलोड करला। फिर यू एस भी केबल कम्प्यूटर से प्रिंटर लगोला। फिर कम्प्यूटर मा प्रिंटर जू सैंटिग वे थे खुला। फिर प्रिंटर थै टैस्ट करला। फिर वायरलेस द्वारा जुड जालू।